زه شخصاً پتلون غوره ګڼم ځکه چې ډېر آرام او رسمي ښکاري. پتلون په مختلفو حالتونو کې کارول کیدی شي، لکه دفتر یا رسمي غونډې. خو که هوا ګرمه وي او یا ورزش کول وي، نو شارټس اغوستل ښه انتخاب دی. شارټس هوا ښه تېروي او خوښي ورکوي، خو هر وخت مناسب نه وي. نو په عمومي توګه، پتلون زما لپاره غوره دی ځکه چې ډېری وختونه ډېر حالتونو ته ښه جوړیږي.